<hesitation> Raha iaho zash gn'ilagno agnatine farihy zash ndre regnirano gne raha indesiko e lamba hisikinako eky zash mba lamba afaky hindesy milagno, da <hesitation> izay avao zany gn'itako hoe fitaova hindesy amign'io fa sy de misy raha maro loatry avao.